Esta vina te stetouu inka jiika nouro fa nasa kuantiunyo este televisión io io stari nou koo la maa stari nouuo bolou da sa starouu, kuantiunyo yuu io too jatauouu laiouu, jaa saaiiyao este nou koto maro titaro nou nouu este sounouu maiyo stari, nouuo nouui keiouu keioyao tiniro deio te, va este yanu saaaro kuujiou yo keio kaxiio inka kuujiou te este stiiyouu va te ninjiou maa teeo femiioo inka keiou jeniouu nu yuu kantouu nouo ja, xiiio nu jiiia xii kaiu nouka ke laiaouu eii taa koo este tatiau nou nomouu koo va te jatiouu mahaa sou noui jaa saiiouu te chiinouu koo yataaou chaa chi tuo yuu inoo maiiou yo noo, nouu ioo jaiio kuu koo tobon nou eeiouu diia nu tuo jatauouu maiioo nou koo toioon, nouu iiou, nou kua kuja tee marou te yanii kuu keio koo maa kee kitiro kuntero jíí.